I ciat a cumünicu specialment cun a s'berlicu, a s'lavu, a fan, a miaulu ën poch, a s'dan anche dë carësse opüra dë sberle cun le piote e sauta a col, fan le giravolte